Ba yerin timi bona ke na deni bi di bia tamara ba dem ba okoko timi bo dem bi de bolou be tamara kulu do, tamara kulu sin ya wo mo tamara kulu sin. ba tamara bi do tamara sese ya wene paide owo dine preye sei se ka ka bo ebi fe ke wo la tamara kulu sin be ba mobri do baini bri be i ben do ene aka bo soro do fiai by mien koro mo do, ba fiai fe do owo kpo baini bri do iyara ke go ware fun mo do, fere mo sin bo ekpo gban na kere ene fere yo be ene fun mene mo mien akere ene oga wei bo de bia akere ekpo kere wẹrẹ na kere ene kpo kere wẹrẹ apre pre di were dolo fere fere yo be la de bia kene class ani emu com apre yo eh bra mien fun ama ke mi si be mise fun emu sibe mise ge ye emu sibe were oga wei la o bubara di tuwa oh ge yo bo dolo kere yai o, or dolo kere emi. Ene oguwei gbarne ehi emein e tuwa kere do, miral ke mien neyo ba bra ke mien me ogawei mososu na sosu na sin eba ware bo de ba ware at least <hesitation> keme tubo ye ne eba ware la ye mo ye do fe do e mu school yo mu na wo bo ake do akpo ware la do ware fe me ne dido ware fe me di sin bo ekpo at least bolou were te mo wene pai-mo afere ake me ne ekpo wene ene agba otu la suo oh tebra oh ere mo tebra o ehn o zine bra mien o bra bra o ehn akpo yerin bo zine bra fa o. ware re tei timi ne ba buboru la ba usene ne indi gbale ur la eba keme mo fere wene me otu sare ban na kule sin mien timi ba ware la egberi gbe timi ne ba tamara kulu eba ke pai ye mo ke temi diya, toro di ye more ehn beke otu mien ehn picke ye o pun ba modise mo ba piki pai ye bo ares oba izon ye bone pai ye bo are ware ebi pai ye bo are ala bo ekpo la na kere ene ikiowei ane ne wene ikiowei la am gba mo ebi mo ke emi yo wene are ke te, ma are te mien timi ne dun koro bo zine bra pai. Ba bo bonu do ba tamara kule do kemese ba bonu timi ne ba ni bo se ba pai ro mu ke ma re mo